هوا الزعيم الحبيب بورجيبا, نعتبروا منهم برشا, على خاطر كانت عنده رؤيا واضحا باش يحسن البلاد ويصلحها, خاصة في ممجال التعليم, واللي هوا أكثر ميدانم مهم, والصحا, وحقوق المرأة زادا, قدرته على التغيير وقيادة تونس في فترا صعيبا بعد الإستقلال, جعلته شخصيا متميزا برشا, واعطاها طابع خاص بالتارخ العربي والإفريقي زاد.